Mikrowove ndia ana bisa tao na nana'ak a namhana ma ana bisa ini tao na nana'ak lai-lai terus ana bisa ini mengurangi mina ma ana bisa tao na nana'ak ala cair nanoka nana'ak bekulah terus ana bisa kukus ado tarus ana bisa Tao na jeruk a peras.